Niŋkə' nə' kə' ən mi təə nii dan sə, i kə təə ən gawni niŋkə mi kə ge reni ko dəle, are sə yaw enu i retənə ai. ko aa kə ani rə. ko kə ar sə mire rekə' min mi re mi kamsə, mi re gbani kay mini derə mi re mi gawgə sə mi aa ɗakəgə yakal ai. ko kə yola pa, ko kə ibadan ko kə mubi, mi kə re ani nə kə, mi re kamkə' yakəl mi re rekə kaw minu ai derə. A'a gāwgə' gāwtəl wo'mbəl nə i. mi re mi rwidini gə. Mi rei kamsəgə ko wanu mi kə danə mi re gontə gə mi kamsi dan sə i bə i ɗakənə gə bəl ani. Mi re re kə' nə kə', mi kən re aa ryə gawkə' gawtəl wombəl mi kən gaw nə i. A'a kən gaw gawtəl wombəl nə kə', kən bə' ko kə rəə ko kə rə naaree, mikə re ren kirkəə, mikə ryə mikə gaw nə kə haa wakatin ai kə kpaunə nə' mi kə re gɨkə nə kə mi rey waakə gərigə. Mi re gɨ, mire daa kə nɨl minə ani sə min mi laakə kə i i bəsimi wanu aa gə' rə rə. Mi re rekə' nə gawtəl yakəl al. Anā mi re renəgə marəm, vookəm rə, mi re aynəkə' gam nəkə nə yakəl, gam nə' kə' dākə' kaŋ aa daa day rə. Dan sə mi re rekə. Mi re nə kə', na re ren gawkə gawtəl gərigə. Mirei ren rwi dənəgə. Dakə kaŋ aa daa dairə aykə' giya ge? Mene nə kə' mi nə mi luusə lun min, mi zai derə kə aa gaw nəi dan sə mi re rekə' in derə sə' mi kə re kə aa re ren gawkə dakə' kaŋ. Aa gaw haa ma dan sə mi min gaw ani. mi kən gaw nə kə', dan sə mi rei waasəgə dam sə mi gɨɨ. mi tāā min gam nə kə' min gaw kaw minu derə. Gam nə' kə' dakə kaŋ aa daa davə. May nə i kə daa dairə nə kə aa gəərə. Mə kə gaw bə aa yakərə. Gbani kai mani kə' i kə gaw malu i kə nuu malu kə ko kə daa dəl yeləə, ko kə daa ar yen sərə, yaw gawni niŋkə-niŋkə aa tɨmsənə yaw ani akə' daa nə' toore renini an, aa gegen yakəl an bēē ən aa kən re aa kən gawgə. Gam nə kə toore i səw sə aa kə' re rə. Bərəkə' aa kə' too re i kə daŋ nə aa kə re. Aa kə' re nə' kə gawtəl wom bələ rə aa re aa kə' gawgəwtəl yakəl al. Gam nə kə' an daka kaŋ aa daa dairə ai sə dan aa kə re re kə' sə dan sə mi təə ai.